Ah hei oyen bator <hesitation> oye yen nkup o-je okam ph! <hesitation> okan onel nuni mou ayen <hesitation> a phele pē batar ba ku ika bun o-ye ji bading babe ga bun be tempin inye le la tan le bong e <hesitation> be phele de ba pem pko ayam be ti le boku be pkele di eman be key be mu jabong be di be di ke na ka nor ka wu le ti dudi na aptorka inye ba fu bē tepung bian le mued <hesitation> often je otur ofu ge be aphagel be bē kese nko ge man thunder ofu ta be oye men ba te okun turbe torbe ofu onel mu okia ba tor bolin oh ne ga fu be bivapka nye ofur oba kei ba tor tur okakala anye asu a bem kepung yeng Bedem an iye kan kah ba fu na yen ta'be a're ke kel <hesitation> Agbor edemi <hesitation> tar neu oye Agbor edem a'r inku omani lain oh! lu eye a lē impleobolong onu o'your feir a'mani de bo mau <hesitation> o tamb te te torbei torbe, torbe, torbe be dong be che ku tee oramb nuk tuk oye nu yen linu kese <hesitation> chi mu okagala oyem intu eyam inye okakala or fe oki egulai anye offer ofe bem chiore oyen ardio yep inkale o'r feir na buwa man ufko obeong a jube ban kup omo ba chard or ba yen <hesitation> ge man anye o shom o bei kume <hesitation> anye otu ka ku